عن طريق أن أنا انضم للجروبات اللي فيها اكبر عدد من الأشخاص اللي عايشين في البلد دي ، مثلا اخد كورسات بلغه البلد منها أستفيد من اللغه و منها اعرف ناس اكتر ،احضر حفلات و هكذا.